<hesitation> Bisinisika mi zava-maneno velezina fantako, karaha ny hoe: tam tam a, de <hesitation> aponga a, de <hesitation> batera a, de <hesitation> bambo a, de <hesitation> korisana.